कनाडा के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। भारत का काफी अच्छा दोस्त आ। तैके घूमने का भी काफी अच्छा जगह आ।